दुःखी आदमी तब होते जब आदमी के साथ कुछ बुरा घटना हो जाएल। ओकर या परिवार मन रिश्तेदार दोस्त यार संगे कुछ बुरा हो प्यार में धोखा हो जाएल। तब दुःख लगथे थोड़ा भावनात्मक शब्द है गहराई से सोचे वाला शब्द है।